لا ما- ما نؤمن بالأشباح صراحة، نحب نفكر بشكل منطقي، لكن أكيد اللي يؤمنوا بالأشباح نشوف فيهم معناها مروا بتجارب معينة، ولا إتأثروا بقصة معينة يعني خلتهم عندهم إيمان بوجود كائنات <hesitation> شبحية مثلا.